أنا استكشفت الثقافة واسلوب الحياة في الوقت ده كان عامل ازاي وشفت لبس الناس كان مختلف ازاي عن-عن اللبس اللي موجود دلوقتي ، وكان شكلهم طبعا أنا بشوفه في التليفزيون يعني بس أول مرة أشوفه في الحقيقة كده وقعدت أشوف بقى ال-التكنولوجيا القديمة و أجربها زي التليفون والتليفزيونات القديمة وأشوف الأحداث وأستكشف بقى الفنون والحاجات اللي زمان اللي كانت بتحصل.